<noise> नरा आसा का भी पकवान रेवे जिने आफ़न ये बना ता नि आवे। आफ़न उने बनावो भी चावा, पण या तो आफ़न कोई कोई से पूंछा या कई कई पे देखा। <noise> तो जसा की आफ़न ये ढोकला बनाता नि आवे, तो आफ़न ऊनिय बना बा करने कोई कोई से पूंछा गा या कई कई पे देखांगा। हो सके दूसरी बार बन जावे, तो आफ़न प्रयास करता रंगा। फेर जसा को मांडा में चाला, अर गुलाब जामुन देखा, तो वे भी अपहाने बनाता नि आवे। आफ़न कोई कोई से पूंछा गा ,कई कई पे देखांगा। <noise> तो इसीलिए तो पूछा आफ़न, क्योंकि अपहाने चीजा बनाता कम आवे । या तो कोई कोई से पूंछ ला, या कई कई पे देख ला।